Kita ini tadi baru abis makan gohu gohu ikan jadi gohu ikan itu depe bahan dari ikan tuna ikan yang beli di pasar bawa e depe bahan bumbu e bumbu ini yang kita paling paling suka karna ada depe padis-padis kalu tong biasa makan gohu kalu kurang padis dia kurang sadap kurang lemon kurang sadap jadi samua bumbu itu musti lengkap kalu satu kurang wa itu di sini tong bilang gohu ini masih kurang ini masih kurang bumbu ini jadi depe cara bikin itu ikan tuna yang mangkali ikan tuna yang dewasa kapa e tuna dewasa itu tong potong-potong alus potong-potong trus cuci pa dia ramas kas kiring dia pe darah deng aer itu usahakan depe darah juga so bersih sampe so keliatan dia warna ba putih-putih pucat bagitu abis itu. Tinggal tong campur ada bumbu itu lemon rica bawang pokonya yang bumbu-bumbu dapur la ada garam juga minya kalapa a trus tong campur deng itu ikan tuna tadi yang so iris-iris pa dia campur tapi ada yang stengah masa ada yang yang masih manta yang stengah masa itu biasa tong kas panas di minya yang panas-panas itu kong siram pa dia supaya di stenga masa tapi kalu yang ghou manta saja tara perlu minya panas-panas kong langsung deng lemon garam rica bawang deng ada lagi depe tambahan satu balakama baru gohu ini paling sadap itu kalu tong kas makan deng sagu apalagi kalu sagu lombo we itu pas itu selain sagu juga ada kasbi kasbi rubus itu rubus kong dia stengah-stengah panas kong tong kas tindis deng gohu we itu depe depe sadap memang tarada lawang sudah itu.